Mà bbi nì kwíy, mà bbi nì shu, mà bbi nì mùddali, mà bbi nì dzzga, mà bbi nì ngéyngéy ní nyǔ jì tsàkà

À jì mà gwíy ndrǔ lǎní lò nà à jì mà gwíy ndrǔ Ddrà mí lò nà à jì mà gwíy ndrǔ lǎní déydha nà

Mà njey nì njí djow nà, Mà njey nì njí sà nà, Mà njey nì njí hǎrà nà, mà njey nì njí aa spédì ní ka íy nì ní ddiy nà aa mà njey nì fú njí fú nì mà njey nì nda nà njí ddiy

Lò bbàdha léy nì mà déy nì jǐ nà mà kà ó à mba nì li kàónga gbádha Ddrà nà à léy nì lò wá tde nì lǎní lidyási nà likà ó

Jǔwrrgi nyùdha kalánga nà shu kalanga nà bbi kalanga na ndèymí ndrr̀dja mbrdhà nà wá nì nga nà

Rù gbúdha léy nì ss ka nì nzǐ li ró à léy nì li dzz̀ ddí ngow nì lǎní à léy ka nja nyi lǎní li ní bbalè kà ó

À jì ka njúw bbalè tsòw ka ddǔ bbalè nyúddà ngǎjìní lò njèydha róddù à jì ka dhǒ bbalè dho déydha shú ní nì mí lò mí lǎní nga

Mà chuw nì li nzádha tde nì fú nga ddí nì shú aa yò bba mà dé tuwtsò ka thì nzá nga klá nì ndèy aksident ddí nyánì aa bbalè ró zòw ddí tde nì ddrǒ mb ka dho chuw mí tuw ddí fú sâ nà à tdè nì klǒw

A ji nyi bbǎ nyi dyási dhò cha ndèy njèy nyi ngǎjìní nì ndaní nyì kàó lò ká dey ngǎ à mba nì jǐ lò, lò bbàdha à nì Ddrà mí lò cha ngǎjìní ndèy njèy nyidhò nì li Ddrà mí bǔkù ddí tdrà nyi bbǎ ndeyli dhò

Ndaní mà njǎ mà lǎnà bbalè kàò ndaní nzǐ à léy ngéyngéy ní dhi lǒw mà

À kà ma mbǎ dròdró ní ndrǔ ndaní à thǐ mà kàó lò à jì mà mbǎ ss la-dzàdha-djá cha ney ì dho bba rónga pbò nì ndaní lò wánì déy lǎní shúní thíy ká dey ddí bbalè kàó

Màdho bba ó bbalè kà chuw nì lò í lò jì nà ddi nì ka mey nì djǎ rwo nì ka pey nì li tsòw gbow nì ka pey nì símu cha ney ì nì ndì nga ó nì bbalè dho tho nì ka chó nì nzòw kà kǒw cha nyi ró nà nì bbalè dè luw

Krismàs ndèymí íddi ìtsś djú mà dzz nì zǎ mà a nì mà biy nì dyì mà dzz nì lǎnà ní rù mà ró ndeyní mà njěy ndanà fú hwî ndeyní à njǎ ndèy lǎní fúddiy chú mà njey nì Krismàs ndèymí íddi dho

À léy nyi tsi ya ŋǎchú nyi zǎ nga nì ddiy à léy nyìmí déydha nyi níddù bbakàó nyi chuw nyi thí ní li ní wánì bbalè kàó à léy nyi déy klǒw ní thíy nà nyìmí djiy ó wá

Ddrà-dzà ó ndrǔ dhí njí mí dhǐy nì ndrǔ gwíy bbalè Ddrà lò nà gbow nì ndrǔ bbíy bbakǎ luw Ddrà mí lò dhòdha nà má kàdho li jùw ónga ngù nì tho nì ndrǔ bbú bàmtízì nzòw dho ma cha děy nzá ì bì bàmtízì chùw nì

Ndeyli dho ndèy mb ngǎjìní ndèy thíy ò ya nyi nì lǎní lò tdrǎ fúddiy rà ley nzǐ ddíyà fú li rà nyìmí lò tduw lǎní lò ní à léy ndeyli dhíy nga ddéydha nyi ó lò wá lǎní nì djú gu

Mà léy ndrǔ wá sòmù ò ndrǔ déy ddìkàddì ngǎ ì nì tsúwba ní nì ndrǔ nà ndrǔ sǒmú à lè ndrǔ ká dey lǎní wá dyǎsi nà ddìkàddì

Ndrǔ tsuw nì gàmbá ò ndaní ì ddí děy ì koko djú ndrǔ tsuw nì gàmbá ò ddu djúddù Uganda nì yǎdha kà ùw ŋà dhì ní ndrǔ ddí à drř bbalè djùkpa ndrǔ tsu nì gàmbá ò ndaní ì ddí děy ì koko djú cha ney Uganda ó ndèy nì ndèy njěy nì lò ddí à déy ìdhí ní

Mà njúw nì màtsò ddìnga ó krismas mí ddu ó mà nyu nì nga lǎní mà kpi nì lǎní rù mà léy nì mà dhí nzòw wá à déy hwî nà fú ddu ó à nì mà rónga pbǒ

Ddì nì à sà tdè lò tey ddéydha rwo nì mî ddǐngǎ bbiydha cha mùtùkár nà nì à sǎ à lêy mùsùrúsà ddí tdè ndèy njěy ddíyà nzǐ ddudjú ddù à gù tdè nzǐ ka bbíy li kǎ fú ddiy à sà tdè tsàkà ní ngéyngéy ní lò fú ddiy lêy bbǎ fú sâ nà bba dho dhìy ddí ddíyà nzǐ

À léy nì mà tsi nì lò à bbú nì màdho nyǔ'wiy à mba nì mà lǎní ngà à ley mà déy mà dyási ngéy ní ndrǔ nà wá ddìkàddì fúnì

Njí ma dhì ní ndrǔ njey nì màdhí bba ó nì ddìnì dzánga tsùwdha rwo nì nì aa nza ò ràdha gbow nì nì kalí tsò mà njúwdha tho nì nì nga rrìdha mbu nì nì cha ney lò má ndèy shì bbakà ó nà nì kà jǐ kà njúw tsòw nì ddí gbe cha ɦìytss ní li djú ngǎ kpânì nì ro

Lì ddéydha silimu dho nì à nì lǎní mí nga nì i ndaní nyi tsǐ nyi ró jǔw nì ya ŋǎchú ddiy ndaní nyi déy tsìdha ní nzá ddíya nzanà nyi ndrŕ nyi njitsò ya nyi nì ney lǎní ro gbow nì mí nì silimu ró ddù kà ji ka ddéy li ka nì liɦwidha mí dhi ma kàdho bbalé tey si nì dhi nì ndèy

Ndrǔ dho li-gwíydha mí nga lǎní nì pù màdhí bba kǎ ndaní à pǔ màdhí bbalè nyú ndrǔ dho dhǐy nya yàddá ní nzòw dho cha ney ì nì bba kǎ nì ndrǔ dho ley mà tsǐ lò tdey cha ney ndèy nì ndèy njěy ngéy ní dziylíy ò nì ddí à shǐ mà kǎ

À lêy dhì nzòw nì ngǎjìní rù kpǐy à lêy ínga nì nzòw ndrǔ bìdey ngǎjìní dyì mà bǐ à lěy ndrǔ bì dey filim má ndèy nì ngǎjìní nì njǎ à sà nzòw njanja nì cho ó à lêy nzòw djùkpa nì bbiy ngǎjìní

Lǎnà ní jǐ nì nyǔ'wiy bbúdha mí jǐ ndèymí lǎnà ní jǐ nì cha frǎnga mbr ka bbú nì ndanà lidyási cha ì nì zòw ní nì ndrŕ ì ndrǔ ddúw ì ndanà ru ni ndrǔ jì fú nì wá nì lǎnà ní jǐ

À kà mà pǔ ndrǔdhò tuw ndaní ndrǔ tsǔw ddí somù ó à kà ka zǒw ndrǔ wá ddìkàddì njaddí ndrǔ nà à jí ndrǔ déy ddì nì bbalè ní njaddí ndrǔnà

Li-gwíydha mí lǎnínga màdhí bba ó ànì à léy nì bbalè wánì tsi nì lò à léy nì bbalè wá nì déy nì cha ddiy njèydha cha ney ndèy dhò li ngbíydha mbà nì li-gwiydha ká kà nì ney nyìdhí bbakǎ nyi rà ley nyi rà chùw ngǎjìní lò cha kà dho ngǎjìní lò mbà nyì dhí bbakàó nì dho ndèy njèy nzǐ li-gwiydha nì ya ney nyìdhí bbakàó ro nyi ra chùw bbalè nì wá lidhokpa nà nì ddiy nà ndrǔ ngbîy ì ndanà cha ney ì dho ndanà lò njèy nì

Ma jì nì nyû ma dho kùw chì nà dzér madho rr̀ kunglá nà njàddî nyû madho rr̀ fǔchú jǔkù nà ndèymí dda nà

Njàddí fúddiy mà nì li rónga nà ka njey nì ddiy ma bbú mà rónga fúddiy njèydha dhò ndaní ma thǐ à déy lǎní ndaní à kwo mà tsotso à njǎ ndèy ddí lǎní

Fú bbalè rà ddiy chuw fú ddiy ra dà mí nga djòluw cha ndeyli mà cha ndèy nì ddiy njěy ndèy ddǐddi ní nì à nì nzǐ ddiy chǔw cha bbale mà ì nì njěy lèy ní nì nàkà zo

Nzánà kǎkà nyá mà zz̀ ò, nzánà ngǎjìní nga rǎ tsuw dda ò cha ndèy sa dda nì nzánà màdhí déydha ddí sǎ ndèy

Tǔwtǔw ní nga má mà chuw nì nì ddìnì nì bǎsì ra chey rwo nì bǎsì rà kàss lòw gbow nì bǎsì koko kló nì ndèy ngow djú ya ngow nì rŕ ro à koko rà ndèy klo

À kà ka jǐ ndrǔ ka tdúw ndrǔ ddìkàddì wánì nzòw nà ddìnì ddiy ní ka njěy ndrǔ zòw cha ddiy má ney ndrǔ nì jǐ nì ka mbǎ ní ndrǔ dho

Malarya ró ddù mà rónga bbòdha à nì ǐchú à nì jǐ mà thǐ dza kǎnga à déy ngbá malariya mà ɦíy netì ss̀ téy mà nyu ddiy má cha ndèy dho nzž mà dho dhi mbà nǎnì tho nì nì malariya ró ddù mà bbòdha à nì jǐ wá nì ddu ró mà híy nětì ss̀ tò

Dròdró ní bbalè nì dǎ ndèy òluw nì lò nì cha nzòw ùbe dròdró ní bbalè dhí nzòw nì zòw ní ddíyà fú dròdró ní bbalè tsotso ì dho kwo nì ndrǔ nì ngǎ fúddiy lêy bbalè nì nzǐy drǒ ndrǔ dhò wánì tuw nì klǒw nyû mí tuw ddí nì klǒw ddǎwà chùwdha mí tuw ddí nì klǒw

Hòw ɦuwdjò nì tǔw màdhí nzòw dho mí lò teynì i màdhí nzòw tsì ndrǔló nzá màdhí nzòw tsì màdhí pbúw ó lò ddí nzá

Ddròddró ní ndrǔ dò njèydha màdhí bba ó màdho njèy ǐchú ndrǔ nì jì nì ddiy mà njěy ndrǔ dhò dda mà zzǐ ndrǔ dhò kà líy mà kwó ndrǔ dhò wá ddǎwà djò mà ddúw mà mbǎ ndrǔ djò tè ney cha ndrǔ nì jǐ nà nì ddiy mà njěy ndrǔ dhò cha ndrǔ nì jǐ ní chú ndaní kà ká dhò ní yà mà nì ndrǔ dò njěy ney

Mà dho mà dhí nzòw tsò njuw ddìngaó ka ndrǔ dho lò tey à lee mà ká ndrǔ mbà chěy ní tuw nà lǎní lò nà má mà nì ndanà ndrǔ gwiy nì

À Kà ndrǔ dhǒ ligwídha mí lǎní nga njàddí ndrǔ dhǒ ligwídha mba nì nga dhìydha bbakà ó à kà ndrǔ dhǒ ligwídha pu nì li nyú

Ndaní à bbǒ ndrǔ rónga fú dhi chùwdha ró ddù gu ndaní nzǐ à léy fú dhi nyá ndèy ddrǒ madhí bba ó

À ngù bbalè tsarr bbalè nì ì kǒw nzá ì tsì ì nà ní bbalè dhò à nì ków sǎ drǒ ndrǔ nì trozì tho nzá ì kà ì thó mí sâ nà

Dhì nzòw ní nzòw rà jì ì ɦíy ndèymí híy ní nà à gwíy ndrǔ lǎní ndèyní ndrǔ déy lò tsìdha nà sò ró lò ró